Ah oamboa io zane, ty arete io amboao, amboa ty mbetoa zao zane tsy le maro, tsy le maro ty treako io fa ohatsy reke romotsy re. Eny e, misy koa ty ilàe mikohakohaky aza mandoandoa. Ty misy raha mete misy hagne tsy zakae, na tsy zaka ty trony zane le mandoa reke. Zay zane ty raha treatreako amy ty mahazo amboa. Mivala aza, ty ano ty treako amy amboa fa tsy tena manao raha maro hafatsy ame zay raho amy amboa io